රාත්‍රී ආහාරය සඳහා අමුත්තන් පස් දෙනෙකු සිටින බව <hesitation> දැන ගත් <hesitation> තොත් <hesitation> ඔවුන්ට රාත්‍රී කෑම සෑදීමට <hesitation> මට ඇත්තේ <hesitation> පැය බාගයක් පමණ කාලයක් නම් <hesitation> ඇත්ත වශයෙන්ම <hesitation> මම කරන්නේ <hesitation> ක්ෂණිකව මට <hesitation> සකසන්න පුළුවන් <hesitation> කෑම ජාති <hesitation> කිහිපයක් <hesitation> මම සකසනවා. <hesitation> ඒ අතරින් <hesitation> ඉතාම <hesitation> අඩු වෙලාවකින් සකසා ගන්න පුළුවන් <hesitation> සමහර කෑම ජාති තියෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ කෑම ජාති <hesitation> මම සකසන්න <hesitation> අතර වාරයේ <hesitation> මට <hesitation> සකසන්න වෙලා යන <hesitation> කෑම ජාති <hesitation> මම <hesitation> වෙනත් ආපන ශාලාවකින් <hesitation> ඇණවුම් කරනවා. මොකද මට <hesitation> පැය බාගයක් ඇතුළත <hesitation> පස් දෙනෙකුට <hesitation> ආහාර වේලක් සකසන්න <hesitation> අවශ්‍ය කරන වටපිටාව <hesitation> ප්‍රමාණවත් නැති නිසා. ඉතින් <hesitation> ආපන ශාලාවකින් කොටසක් <hesitation> ඇණවුම් කරලා <hesitation> මට සකසන්න පුළුවන් කොටසක් <hesitation> නිවසේදී පිළියෙළ කිරීම තමයි මම සිද්ද කරන්නේ.